एसमिस, बोरो, एंगोली, गारो, राधा, दुग्री, गुज्राती, कनेदियन, इतलियन, फ्रेंच, कश्मीरी, मलेयालम, मेथै, नेपाली, माराथी, संस्कृत, पंजावी, ओडिया, बंगलादेशी, कोरियन, जैपनीस, संस्कृती, सान्थाली, टामिल, तेलिगू, उड्डू, कोनकाणी, बुतनीस, मलेशियन, कनादा, नागा, त्रिपुरी, इंग्लिष, पॉलिष, पॉर्टुगीस, डेनिष, डच्च, जर्मन, हीब्रियू, ग्रिक, इंडोनेशियन, आयरिस, मेसिदोनियन, वियद्नामिष।